Kooree di noor kaamɓe jooni eɓe ndefa ko selbi sanner. Eɓe ndefa duu teew. Eɓe ñaama ɗun, e maaro fuu. Ɗun mbaawɗaa wiide ndefuuji keewɗi to maɓɓe too. So wanaa ɗun ɗiiɗoo duu ana ndefee ton.